El jabón <hesitation> tulakal yan tinwo tinwotoch tinwotoch u o p'o'ik nok' inpaal, inwätan tulakal o ichnil injabón up'o'ik ujo'ol tulakal in utraste ujo'mol ujanal up'o'ik utraste tulakal a' jabón, tulakal a' jabón tulakal yan tulakal na' ya una' yan tulakal wotoch yan jabón.